هي الحاجة اللي نعرفها على الثقافة تاع لي زيطا زوني هي ثقافة مختلطة يعني صاديبون البلاصة اللي راك فيها صاديبون عاود اصل البلاصة خطش هي باش نكونو صريحين الولايات المتحدة راها لاما اجناس من كل القارات, فيها الافريقيين فيها الأوروبيين فيها الاسياويين فيها الامريكيين الاصليين, سما باش نعطيك نضرة واحدة عن الثقافة مانقدش نعطيك مي حاجة الواحدة اللي معروفة بها الولايات المتحدة الامريكية هي الديموقراطية